عقب قررت الاميرة ان تعرف وين من خش الكنز هل هو منخش وراء القصر تحت الارض في قصر العدو عقب وهي رايحة في الطريج شافت حورية صغيرة هاي الحورية طلعت حقها من البحر وقالت حقها ان انا ادور على شي واتوقع ان هاي نفس الشيء الي انتي قاعدة تدورين عليه